Men uni o'ziga xos joyda yaqin do'stlar va oila davrasida qulay va samimiy muxitda bo'lishini tasavvur qilaman. Sababi to'y eng muxim kunlardan biri xisoblanadi va uni <hesitation> o'ziga xos tarzda o'tkazishni xoxlagan bo'lardim.